כ'פאר נישט צופיל ארום. <hesitation> כ'וואלט געזאגט אז דורכאויס די יאר, איין מאל א יאר וואס איך גיי בערך פאר צוויי וואכן, פערצן טעג, צוועלעף טעג, צען טעג. כ'פאר נישט צופיל ארום.